Kiguya am yaat mal ko wana mang ɓongnongyei nyimas ama pinungnwu, am yaar mal bapi tak'shim kwaraghas gyol kignnaya panko gyol gimyes api azam təmong akin təmongnyit. Gyolkkigu nayapan ko gyol niwukyai api azam təmongnwu komɨ kuk təmong iyala, am mɨ kaa mət dem təmong iyala mang wukyaiyat nang megu maa gakgem, ya mabiwu mɨ war khinkaiya mi iyal. Yusinma miyok kim təmong pangha mɨ təma. Khin iyal akin meguya maa təm mang zinu, mɨ war pishenakin iyal akin gak samosin, kigu maa kam bapi, bapiti tak'ghim kwonok pinunghu kenang bi kiguraya bapi asam ko binawu, a wana mang ɓongnongyei nyima, map kiguya man yanang ɓongnongyeiyuga bapi yit namu laghai. Ama am samko bapi titaghim kwonok man mal piki guya pannu kigu am saamu kenang.